حاليا المشروع اللي قاعد اشتغل عليه قاعد اشتغل علي ذاتي و تطوير مهاراتي الإجتماعية و مهاراتي الذاتية و مهاراتي في الحاسوب ، وعندي شغف كبير بمجال التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي ، ف بالتالي قاعد اخد كورسات في هذا المجال ، أنا <hesitation> أعقتد إني حيكون عندي مشاريع كبيرة في المستقبل في هذا المجال.